ദുദ്ദു ബുക്ക സമ്പത്മ <hesitation> മല്ല അസമനതേ। സമജദ സമവര്തനേ സമന അവകശ ബുക്ക ആര്തിക। സിരതേ സമനേ <hesitation> സമസ്യ അപുന്ദു ആര്തിക। സമനതേ ഉന്ദു മസ്തു ശ്രീമന്ത ബുക്ക ബദവനൈതു। ബര്പുനു ശ്രീമന്തര അദയ ബുക്ക അകലന ജനത। നദുഇന അന്തര ജസി അപുന്ദു ഭുക്ക। <hesitation> സമനര്തേ അവകശ ഔ പുര ജസി തക്സ് ബദവേരേകേ। ശിക്ശന അരോഗ്യ ഔ പുര ജ്കോരോലി സമജദ പുര। വര്ഗദകലേഗ അവകശ ഇക്കോദു ബുക്ക സമജിക। സിരതേ ബുക്ക ലച്ക് ഓഫ് ഇന്ചേന്തിവേ ബുക്ക മേരിത് ബുക്ക। <hesitation> ഗോവേര്ന്മേന്ത് ഏഫ്ഫിചിഏന്ച്യ് ഔ പുര മസ്തു ഉന്ദു।